<noise> Umunyama waku mwei tola nalogha ni akili asimbwa kwasababu simbwa ndiwalo wamuteka pananganda kwanza ama kumanya amala ndiwa kumai nandi kumkuya kwene ata ngeshale <noise> vile vile gichi ino chatujiza pananganda maza simbwa mulinzi uzana ama bwata abwata chintu icho chino chatichiza ndumuntu ndichi nyama chinina ichotu chutuka chichentu chile chitepa tupanama namarinya ko simbwa wene umunyama muchenjere ukuruta ana nyama yonsi